Micrograph nidonafti re'on ha'wul na wanyam dhu. Sayen yun na fey yu rifu, t'o yelo yun nudar Micrograph ekunni wul nan dhu.